<hesitation> Tsy mitombina izay laha agnamiko. <noise> Laha mbô ambony tany toy, tsy misy olo da tena mahafehy zato isan-jato <noise> gny kolotsay izao. Tsy maintsy misy avao gny banga kely. olo-o tsy raha tonga lafatsy. <noise>